दोमेकडा ते हमरा इंखोर बेस कावा जाडतेला। हैं, डिजी आई गया ते, दोमेकडा इती इतरी एक बॉंद रहे बाखों। पहले सके, दोमेकडा हमरा इंखोर बेस ठुकतेला। केशी हैं, दोमेकडा, केशी हैं, दोमेकडा। दुग गनता सा, दु इतर प्रकारन रहे, दुग गनता सा। तेर मां है, दोमेकडां वजाननें एक अलोगी जरीतु को वाई। दोमेकडां ते <hesitation> वाजनू अली वार्थ सा साम्ला है। दोमेकडां ते वजाननें एक अलोगी जरीत।